פאהם בּלי אלחאפס מומכן יטיר מן אלזמן לאחר, בש תחאפז על אלחאפס חאול תחדד אחדاف סכירה וקעבלה ליתח'קק מאשי כביר בזאף, דר ג'דואל זמני לתמרין וח'לי ענדק שريك פלממרסה אלריאדיה בש תשרעו בעדיהתכּום, פכר פלפוואאיד לי גאדי תג'ניה על סחה, טאקה ואלנשאט אליומי, ומתנסאש תקאפי ראסק מנין תוסל לאיי אחדף בש תזיד תשריע.